السقاله- الغرض منها في البنيان في الدهان في <hesitation> في الحصاد بيحصدو بيها تعمل السقالات تشيل بيها البلح والحاجات دي من الشجره العاليه